Yaikuatia vaera yande kurrikulum jei supe va, tenonde ko yaikuatia ta yandere jare mbovi ko yande eh numero de carnet de identidad, kiape ko yaiko, kiape ko yayemboe va, kiape ko yaparaikita va jare yaparaiki yaiko va vi